افضل استكشاف الفضاء لأن هذا جان فد حلم اليا من اني و جنت صغيرة، فأحب استكشاف النجوم، الكواكب، الأقمار الصناعية اي- اكثر من انو اني استكشف اي - المحيطات لأن اني عندي نوع من الخوف من انو اني ادخل اعماق البحلر و المحيطات.